والله يا حبيبي، موضوع الصور هذا تحتاج تسأل له كشخص مختص في التصوير. طبعا، لازم تكون <hesitation> الرؤية واضحة. مثلا، يكون التصوير في مكان فيه إضاءة بالليل أو يكون الص-في النهار في مكان يكون الضوء فيه حلو. وبعدين تحتاج <noise> تظبط كاميرا الجوال على وضعية تصوير معينة، وتاخذ ذاك اللقطة بأفضل وضع.